Rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí najmaaꞌxu̱ para thanuu idaꞌxu̱ꞌ rí nuun- nuni- rí xa̱bu̱ júbá ñajuanꞌxu̱ꞌ, nuni̱ rí itháa̱n xŋáñuuꞌ mixtu̱u̱n itháa̱n ikhaa ríꞌkhui̱ iná ejmaaꞌxu̱ꞌ. Iná ríꞌkhui̱ rá, mi̱tha̱du rá, xúnii a̱jma̱a̱ jaꞌnii mita̱xtúmíndú ra <noise> ma̱ꞌni xú ma̱tha̱ni̱ iyoo jma̱a iyaꞌ cháji̱n murí mi̱tha̱jña̱a̱-la méjánꞌ antés rí mitaxtúmindú rá, mitha̱xi̱ꞌŋááꞌ iduu xa̱bu̱ múrí naꞌkhu̱ murí namaguꞌ, mú naŋaꞌjun naꞌni̱i̱la idaa jma̱a ríꞌkhui̱ i̱ya̱a rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, ngaa̱ ikhaa rí́ꞌkhui̱ nuxtúmíndú nu̱xi̱ꞌŋááꞌ xkhu̱ rá, namaguꞌ idaaꞌ eꞌni rá yáámb́á rathaxíŋa̱a rá, mi̱tha̱ba̱a̱ꞌ mbáxgaa para que rí mambayaaꞌ rá, naꞌni̱i̱la idaaꞌ, naꞌjñáa̱la idaaꞌ. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ i̱mba̱ rí nutháa̱n rí ríꞌkhui̱ <noise> tsiyuu mugu̱ e̱thu̱u̱n jún, xkhua̱nii itháa̱n rí mbijua̱ ikhaa má mangaa mitha̱jña̱a̱la rá, mitha̱xtúmíndú má mangaa murí ríꞌkhui̱ mithaxi̱ꞌŋááꞌ náa̱ awúún idaaꞌ, murí naꞌni̱i̱la méjánꞌ idaaꞌ najñaa̱la xógíꞌ rí xú tsega nagájna̱a̱la xú na̱ka̱ náa̱ idaaꞌ, ikhaa ríkhui̱ rí nejma̱a̱xu̱ꞌ rí míŋuíí gii̱. Náa̱ wéndoo̱ idaaꞌ ja rá.